Nda̱ hen, ƙiak na̱ pia nda̱ muop, mu shin shit hok, ƙiak men pia nda̱ sem, mu ƙiap nda̱ sem mou, mu ƙiap ko muk ɓit ƙiap ba, toh, hen dok niet bi shie hok, hen ba da̱ ruu siyasa, kuma kwal siyasa a kwal ga̱ ɓaan, nɗin siyasa nɗe na̱, tong ga̱ kat ga̱nian, tong ga̱ kat ga̱dong, tong gu muen muen, nɗin muen hok, akwai muga̱fe muop tong rem ga̱, akwai grum ga̱fe muop tong dam ga̱ akwai grum ga̱fe muop tong hoom saa ga̱ tong gu muen muen npue suk, toh laga̱ kat gurum ga̱ ɗemen, tong del saa ga̱ tong muan ni nda̱pe, shin bi siyasa nɗe na̱ yi, ma yi, har ga̱ ga̱ wa ruu pe ga̱fe lamen lalong ga̱fe dok ruu tom muk gwapna har ga̱ga̱ mang hen nɗin ma̱ga̱ tep ni ndin jap muan muk ni pen nda̱ tom hendok hoom pue tom hok, hoom pue twen, tom nɗe na̱ ma̱ muen ma̱n leng ɗi pue sem tong ma̱ yir i, tong ma̱ shin i tong ma̱ shin i tong ma̱ shin i, mu buk mak npe nɗe na̱ ho, buk da̱ mu ɗiam, siyasa hok dok muan da̱ lat, muan da̱ kai nda̱pe ga̱fe mu ɗiam, ndin ɗiam hok, mu yok mu rwo nda̱ pe, muop mop shin nda̱ Zabe, ma̱ sam, toh ƙong ga̱hok, hen dok muan da̱ rang nda̱ nierang nɗye bi ga̱ fe hen muan da̱ eep makarranta, nmaan muk ƙa san, puanang n haamɓang, haamɓang nɗe na̱ kuma, a yil ga̱mai, haamɓang hok ntong ga̱yil maamɓial, kuma men ga̱ boundary nda̱ mutane taraba nda̱ nasarawa, toh hen tong aɗi, hen sh epp makaranta, pe ga̱ shie bi shie jap, kuma sem pe hok a divine mercy college, kuma bi shie nɗe no ga̱fe hen ɗe shin i nɗi pe hok, ƙiak na̱ pia nda̱ mu hom yil hok, mu ga̱ pop yil, ma̱ɗem muga̱ twoot ɗi pue nyil hok, ƙiak men pia nda̱ sem, muop hoom hen ga̱bi la muop i, hen zak hen hoom muop, ma̱n twoot ɗi npue sem tong ma̱ shin i, tong ma̱ yir i, ga̱ goo, ɓit waruu, ɓit shie feer ga̱ ɗalang kam ga̱fe dok ma̱ ɓal pe bi shie jap hok, ma̱ muen niak ɓit laa ga̱fe muop dok la ga̱ puan men yezu kristo toh, ma̱ wul niak hok ma̱n twoot ɗi ɓak, muop nna̱ muop da̱ an nɗin shie muan hok ga̱fe muop yong hen ɗe hen tel ƙek ma̱mai i ɗe muop ga̱ di i, ɗe muop ga̱ war ɗie meni, ɗie nɗe na̱ ga̱fe muop tong war, a de ga̱ ɗe muop ga̱ muen i, ɗe muop ga̱ niap ni i, ɗe muop ga̱ buk i, a de sa̱ntiem yil, de sa̱ntien die luu, ma die luu ga̱mai ɗe ga̱ ruu i nɗin ɗangɗung nasara ga̱ɗe muop Tong shini, la ruu ɗi nḏin, a ɗe bi niap, ɗaga̱daar la ma̱ mang bi ga̱fe tong ma̱ kwalkwal nasara, long vilip, ɗie men tong pet nɗin, ɗie nasara ga̱ leng men tong ma̱ shin i, toh, ni ga̱ puan men yezu kristi, hen shie bi shie, kuma nɗin bishie ga̱fe hen shie jap, hen shie muop ƙa kwal nie bi ga̱ yong sem muk, kwal naan, kwal naan nɗe na̱ ho ga̱fe nasara muop dok mang da̱ nni, muop wul ni ɓak ga̱yil ga̱mai dok ma̱ da̱ ma̱ lap, ma̱ lap kwal naan ma̱ lap kwal naan ma̱n leng tong ma̱ muen ni ɗi sekpue kwalnan kwalnaan wa ɓak ga̱dekang ga̱yil ga̱mai ndin yi yagurum shika sar ga̱ ɗalang kam ya yagurum sar nɗe na̱ ho, pe sar shika sar, a lokashi nɗe na̱ ho, nasara dok wul i ga̱ ɗie naan, toh, nie naan nɗe na̱ ho, hen shie jap ni ɗi npe bi shie hok, hen dok shie muop ga̱ pe ga̱pe muop dok naan niap yil, yil men nɗe na̱ ho, a naan dok niap to, kamin naan ga̱ niap yil nɗe na̱ ho naan niap hanga̱ɗe n to ɗi tong muan ni ga̱ gwoo, hanga̱ɗe ga̱ to ƙa yil nɗe na̱ ho har naan da̱ niang, niap yil, niap hanga̱ɗe, niap gwen teng, niap gwen jap bi pue pe ga̱teng, nɗa̱ gwen taar nda̱ gwen pa̱a̱s Nda̱ gwen sem shaar nɗe na̱, ni da̱ gap muop, toh hen shie jap ga̱pe nḏe na̱ dip ɗi makaranta kafin mu muen niak ga̱fe mu muen nɗe na̱ ho, abiga̱fe hen shie jap ta̱n ni, hen ba da̱ shie muop ga̱fe, ah nɗin bi ga̱fe hen shie muop ndin kwal naan lokashi ga̱fe naan niap yil, naan ga̱ga̱ niap gwen lwa nset, naan ga̱ga̱ niap gwen sharap nkong nda̱ gwen ƙut, nda̱ nem ga̱de bi ga̱ tiaklang ga̱ terep nɗin hanga̱ɗe, nda̱ bi ga̱ tiaklang ga̱ leng ga̱teng tong paar i, gwen yar nda̱ gwen ga̱nang dip, toh nɗin bi hok dip ga̱ shie men hok, nkong ga̱ lang ga̱long naan da̱ niap gurum, yin hen niap gurum ƙaa ga̱ tep, gurum ga̱pe pet hen, gurum ga̱fe tong mang bi ga̱shin na̱, gurum ga̱fe tong na ƙa dip biga̱fe naan niap, toh nɗin bi hok, ni gurum nɗe na̱ ho naan ba da̱ niap ni, na ga̱fe ƙiak gurun na̱ pia mou, ba yi da̱ tong rang nie rang ni, rang nie rang, naan sa yin, kai pa̱ gurum na̱ ga̱ saam, naan lini nɗin yisam ga̱sa̱e, nɗin yisam ga̱ sa̱e nɗe na̱, naan ɓuet ni, naan pen ga̱me nɗin a̱s toor muk bayi da̱ niap yil liyi, niap ni fuk ngong mat hok i, mat hok kat ƙiaklang, ba i ga̱ mat da̱ shial ni gurum na̱ ga̱fe gurum hok yool, ƙiak gurum na̱ pia yi kai Bi nɗe na̱ ga̱ shin na̱ nɗe na̱ ho, ai a gen hen hen shin ta̱ ga̱na̱ bi ga̱ shin naan kuma bi ga̱fe naan shin nɗe na̱ ho, naan pen ni a nɗin toor ga̱ mis, anita̱ ni yong ni ga̱mat, so a nɗin bishie ɗi ga̱pe bishie jap makaranta ga̱fe hen shie muop ni, a kwal naan ga̱fe hen shie muop ta̱, buk da̱ mu yil jarabawa nɗin ga̱fe jap wul yil, muop wun, muop pa̱ muop niak, a npe niak hok hen ba yi da̱ tong, hen wa nɗe, ɗin tong ma̱an ma̱an, muop la̱ hen nɗin shin kwal nɗe na̱ ga̱fe muop yong hen tong war ɗie men, tong mu kwal nie ga̱mai ɗe muop ga̱ ƙeleng i, ɗe ma̱ na bi ga̱ ɗe men nɗin i, toh, ma̱n twoot ɗi nɗin pa̱ mu kwal aram i, ama hen, a bi shie hen ɗe tong shin i, kuma shit dishie nɗe na̱ shiang hen puur, nɗin shit ga̱ shin na̱ dip nda̱ shit ɗe ɗi ga̱ shiang ga̱ma bi shit bishie ba, kodayike, nkong bishie hok akwai la maar, mu ɗe tong mu maar maar i, mu maar maar shim, hen maar maar ƙapa, hen maar sungkwa, hen maar swa, dip bi nɗe na̱ a de ga̱ fe ɗe ma̱ kaat bi ga̱fe tong ma̱ sa̱e ga̱ pue men, nie ga̱fe la ga̱ ɓam a de shit bi shie, gopnati kwat kwat ga̱ɗemen ba, laga̱ ɓam a de ga̱na̱ tong ga̱ shin bi ga̱fe ga̱ kat ɗe ga̱n kwat biga̱fe a muk mugurum ga̱ ba, jap nɗe ɗi, sharap nɗe ɗi, luu nɗe, ma̱japneen ga̱ nɗe Tong ga̱ na muop an ɗang, sai laga̱ kang bi hok nda̱ maar, la ga̱ maar maar toh tong ma̱an ndate, kuma nɗin bi nɗe na̱ tong ga̱ na ƙiak ga̱ tong pia, tong ga̱, <noise> ƙiak ga̱ tong pia nɗin, toh a pe ga̱fe hen nɗe to nɗasa̱na̱, kuma la ma̱ puat nɗin ƙong ɓit ga̱ laa yezu, hen tong ba ɗi de ga̱n ba makaranta hok ɗe ma̱ ma̱ sa̱n tiem i ga̱pe ga̱fe ma̱ ɗiam, an pega̱fe ma̱n ɗe ma̱ muen to, kuma nɗin bi nɗe na̱ ho hen rang ga̱fe naan tong na men nɗin, naan tong la̱ men ta̱n tiem i, nie ga̱fe shit bi shie a shit ga̱ ɗemen, amma shit hok a shit gurum ga̱ hakuri, la ga̱ niang a gurum ga̱fe ga̱ tan falak ga̱ ɗe ga̱ shin hakuri i ba, ƙiak ga̱ tong dam, nie ga̱fe shit hok a shit ga̱fe muop kwat kwat du bi ga̱ yen mou, kuma makaranta ga̱ epp na̱ ga̱pa̱e nɗe na̱ ho a makaranta ga̱ pa̱e, jap hok muop yen ba, jap hok a sar shika fua, feer, yagurum shika feer, kuma nɗin yagurum shika feer nɗe na̱ ho, hen ga̱ tishoshi na̱ ga̱ shie bi shie guda pa̱ma̱, kuma ma̱ ga̱ shie bi shie nɗe na̱ muop pa̱ma̱, hen nɗe tong kwat muop i, toh hen kwat muopna̱, hen tong ɓool muop, tong gu shin hakuri tong gu lap ga̱na̱, pega̱fe, lokashi ga̱fe jap hok muop la yen, tong gu kat labi ga̱fe tong gu sa̱ tong gu swa yi nɗin, ndin bi hok ta̱